प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवी क्षमता बढ़ावे खातिर बिलकुल सही हवे। क्योंकि मानव ने ही टेक्नोलॉजी का निर्माण कईले हवन और मानव अपना क्षमता बढ़ावे खातिर ही टेक्नोलॉजी का निर्माण कईले हवन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से मानवी क्षमता कई प्रकार से बढ़ावल जा सकेले। जइसे कि अस्पताल में ऑपरेशन के वक्त शरीर के अंदर का वीडियो निकालल जी से कि डॉक्टर अच्छा इलाज कर सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवी क्षमता बढ़ावे में बिलकुल जायज हवे।